Sa ca penteken ta tu dumendeng taan samen tek ta tiir rewek man dumengdeng nati deer rendae ranga keria rewek man. taan sa ca pentekan ta uwure, odo pokoknya deing deng na ti'i ure rimae kria ranga trimae uma dendeng ni tu.